कला की कई शैलियाँ होत हैं जो समय स्थान संस्कृति और व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर विकसित भई हैं। इनमें से एक कला है क्लासिक कला जा कला शास्त्र और तकनीकी आधार पर विकसित भई हती। जिहमें प्राचीन ग्रीस और रोम की कला शामिल हैं। इसमें मानव और आकृतियाँ और प्रकृतियाँ दर्शन को आदर के रूप में जित्रित करो जात हैं। मूर्तिकला और चित्रकला दोनों में इनकी व्यवस्थाएँ होत हैं। जैसे माइकेलसृ का काम। दूसरी है रोमांटिक कला अठारवीं और उन्निस्वी सदी में यूरोप में उत्पन्न भई हती। शैली भावनाओं कल्पनाओं और प्रकृति के प्रति एक आदर्शिकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देत है। इसमें सच्ची भावना और कल्पना की शक्ति और प्रकृति दृश्य को अभिव्यक्त प्रमुख होत हैं। प्रसिद्ध कलाकारन में जोरजान, कर्वाल्ट और उजीवव शामिल होत हैं। जा शैली उन्निसवी शादी के अंत में फ्रांस में शुरू भई हती। इंस्प्रेस्निस्ट कलाकार जैसे कॅल्डमॉन पैंट और प्यारे ऑगस्ट हेतु ये इनके इंस्पिरेशनल कलाकार हते येसी हजारन कला शैली होती है।